نفضل أن أكون فنانًا مشهورًا، لأنه الفن يعبر عن المشاعر والأفكار، ويترك أثر كبير على حياة الناس، والرياضة رغم قيمتها، لكنها تركز على الأداء الجسدي.